<hesitation> kinejeel li rajawxiik re qa tzaq qaj pi taq qatib'iliil che rimod li zanahoria, remolocha, kinejeel li repollo cha pepino cha, pex <hesitation> ch'imaay, saqriwach <hesitation> e nab'eey <hesitation> xakik kikya' qaj kikalsaj pil pi petnaq wii' pi laj k'olb'al wa ke'el kaan pi jun bolsa kib'ixek <hesitation> chila' wa k'o laj saqa'n ya' kipoq'erek rimal e nab'eey k'ot la' kib'ixek pi kaxtilan refriferadora k'ot la' <hesitation> xa' kike <hesitation> kikchon kik kikya' kaan pi laj chikyach rimal jun e kika'n lera' el pex wa kikk'amuul choom xa' kik kitzaq qaj jun kaxtar tek'ara' kikch'itij li pex la' xa' jun riwach kika'n chiran kike sab'a' qaj xa' kela' kipoq'or taj li pex <hesitation> e nik'yaj chek xaqara' xa' kikya' qaj pi jun chikyach kik'al chila' xa' kela' kepoq'or taj y ka'al jun semana e cha'neem chek rimal <hesitation> <hesitation> k'ax e k'ax tiempo qab'aj ra'aj <hesitation> pe jun chakansa'n vay nera' qas otz li chakansa'n la' xu' chan k'o wunaq kiklaq'an kikawnek kiklaq'an y k'o wunaq kekawan taj ela' rib'e' pi kaxtilan jun refrigeradora che chipataan jun chakansa'n la' e jun chakansa'n la' <hesitation> qas otz kamin renejeel renjeel chetaq kamin chipaam <hesitation> kak'aw jun q'iij ki'ab' q'iij, ixeb' q'ii, kijab' q'iij, jo'oob' q'iij, pina' hasta jun chek q'iij, jun chek domingo xalaq'uul, qas e otz nan rimal jun la' kirtawarsaj kamin chipaam kirtawarsak kirtawarsaj xa' kela' kirch'ia'n e nab'eey la' k¿otla¿ jun chakansa'n la' k'ot la' kipuwaq li qate't qamam kiklaq'an k'ot la' e lera' kikjiyij che rib'aniik kika't k'ax chewa' kiklaq'uul rimal la'